अगर आउं विदेशी शहरोंदा कोई ज्यादा। तब आउं सबसे पहले अपना रास्ता खोजणोक स्थानीय लोगों की मदद लेंदा। तब सो कर देना तब आउं तकनीकी उपयोग करदा। और तब स्थानीय संकेत हो तैके तातुक हरदा। अन्य कोई विकल्प जैसे रेस्टोरेंट और होटल हेरदा।